थोडी मोजकी रांपाक भांडे उजळ जाता मुन्के टॉप जितुन शीत किवां भाजी जायत्या मात्रण रांपाक जाता। शुरी उजळ जाता कितेह हुई कापून जेवण रांपाक उजळ जाता। चोमचे जितुन मेजून मित मिर्ची घालपाक उजाळ येता ही थोडी मोजकी रांपी वस्तु।